Iyaa eyuva ndirira ewa kwami mokati komauva auhe eyuva ndi osondaha motjimbe tjokutja ami osondaha hikaungura mbikaa ponganda irumwe nao ndimokaungura omauva womasuviro mara popengi mbikaa ponganda nu indo sondaha tjireya euva ndimbizera kutja ngariye motjimbe tjokutja euva ndimatuso kuyenda kokereka eyuva ndo arihe ndo mbikamanena mokereka uriri mbikanyanda nokukatanga ndjambi okutja popengi irira kokutja mbapenduka tjimetjiwa kutja osondaha ndji mei kokereka mei kondjiwo yamuhona mekakumba mbipenduka muhukomenene mondano ookutwapo zonyungu zandje etwapo zonyungu zandje ndumeziki zovikuria mbi matuyekuria ometaha ee tjimbamana mbakamana mbo mohinga yohambombari ependura ovakwetu mba mbarara mba atupenduka atukumbu okutwapo omeva wao wokurikoha averikoho atumanuka momurongo atukara pokereka ete tuhita okereka yotukwise okutja nao handje momurongo mbiri po tiree mukuru tjitwautu okuhita mo tiree mukuru okutja omokupunda no kuumbura nokutanga jehova nu indo zetu ndo zotukwise oyo ikapita mondano mo ine otjitukapita okutja eyuva arihe embomba ndo nao uu ukara mokereka uriri naimbo vanatje noho mena rokutja owo tjimuhaire kokereka vefu vemuna kokutja hapo mama ongwae tjituhaire kokereka okutja osondaha ndo mukauhara ngo uriri watwaerere okuria wao mbumaveri. Tjinene ami okutja oondi tjimbapwena muhukomunene osondaha ami hiri omboroto mbipwena uriri okutja eyuva arihe ndo mbiuhara nao nga tjitwamana okereka tjiyapiti mondano, mondano tjimwapiti mbo mozoine mbo nozondano okuyaruka konganda okutja ookuya ozozuzura ovikuria mbiwaziki muhukomunene mbi oveotere averi tjwazumbo okutja okuvekoha tjimwazire mbo mena rokutja mwakauhara kokereka mohambombari handje owo vahiti varara mena rokutja handje maverirongere komandaha popengi kombunda tjimbazumbo tjiuhama okusuva outu okutara kokutja nambano veno vikwae mbimaveso kutwaerera koskole avihe orukaku ruri puno tjikausina ombanda yoskole iri iripi ovina avihe mbio okangura otunu omana mutu oiri yandje yokurara irira o muvyu mosondaha nao okutja ami opumbizo kutjavi eyuva ndo eyuva ena hepero kwami mena rokutja popengi hina vina mbimbiungura vyarwe pendje nokutanga jehova meuva ndo.